Yon tomondagi niklar <hesitation> bir nechta sabablarga ko'ra yaratilgan. Birinchidan <hesitation> ular tangalarni soxtalashtiridan himoya qiladi. <hesitation> Ikkinchidan <hesitation> ko'rish qobiliyati past bo'lgan odamlar uchun tangalarni ajratishga yordam berishi mumkin.